Ley will describe me because ley will tell you say la boy whole day his owner english neh he can be speaking people can’t understand it like when you ask him sunni whole day you will na understand him because his way of talking <hesitation> you know like whereply la boy air he will be telling you say oh but who neh come ask for me like who neh come ask for me where la boy air ley english he can be speaking <hesitation> la boy can be speaking la type of english neh I na know la broken english or la what kind na english he can be speaking he act like he know too much la how ley will describe me because your way of talking.